हाँ सब ठीक ची उ बस हमा पेपर छीन त वेगी टेंशन वोणि छे मेता क़िले की अभी मेरु सिलेबस पूरू नी वे और पेपर भी नज़दीक छीन और मेमू भोत कम समय ची लेकिन मेता पता ची की अगर में मेहनत कलू त में पूरू सिलेबस कम्पलीट कर दयोलू।